Äj nämpa't que to'nhyajpapä, nyä'ijtupä vicio, ka jukpapä, ka to'nhpapä muspatä'k käyoja, por que pa empezar jenä ijtu äj jaya, wina jejtzye'ijna to'nhpa pero con la ayuda de dios musu tzyakä tyo'nhku, alejatzäjkyaj de malos amigo ijtyajupä'ijna y yäti pues masti'p contento itpa, ja ita'p vicio, ja ita'p nitiyä, y muchas persona muspa'ijna käyojyaj jejtzye wa'ku tzyajkyaju vicio, alejatzäjkyaj de malos amigo, pero avece tambien anhketä yamatzäjkayaj la atencion nta nta pyäjkyajpa, gracias a dios que äj jaya tambien wä'aju, ä une tambien alejatzäjkyaj del vicio, por eso äj nämpa't que muspa tzyäjkyaj vicio, kowä'ajyajpa ja ijtyaju contento, ja'ku pujtyaj adelante, koktzyoko ka nyä'ijtupätä'k'istä esa posibilida' pujtyajpa adelante wa'ku wä'ajyaju, y alejatzäjkyajpa de todo los malos vicios pero tambien ja'ku kyojtyaj pyarte nye'kä wa' mye'tzya' ayude de dios.